Unë smudhin e boj me ni banane, me borovnica të ngrime, mandena i qes jogurt, pak avokado, i shtoj edhe mjaltë ose hurma për me omëlsu. Krejt kto i përzij tri për tridhet der n'gjashdhet sekonda n'bllender derisa t'bohet i lëmushëm.